Wakak kol a rak al usrai on ep ting na a re a re lala es pas iau sen onep pukun kirai na puar on, a re lala es pas ep pukun kirai na puar on, ep tik ep bonot arpipisir i aht am on eo tihtih in ep baran na puar tar ep aning ningan taem a rere baran la laes on ep taem na ep tarai oniding ep pukun kirai are kam kiom puar kiom arere kan diat apa warwar kating arin dit kam kiom diat kating an lo rumai ap kal malik usrai ning ep lalaun anuk amalik warai diat usrai ting na puar. Nang dira e tata dira nosnos alar tar iau kating onep taem na namaon, a re re lala es pot na malik i ding ep pukua kirai na puar tar on na malik malik taem malik na rak al lala es i ding ep pukun kirai a re tol a kak ia sen arere malik kepas pas malik al mas dot sen ti boroi a boroi lik tan boroi ol ru o el tol a malik ra gai akak i sen lolow ting baran lon barim barau ting anep ting na low i tarai na ki malik anot dit malik lala es an maik ia na re lar ning ia salo ep a malik tol ningan to baran na kon askai iau na la la es an main dit al laes on diat na dit malik tar ot onep deh na ia ning on lon na mur dit el malik toli ap dit el malik kam iau. Ep taem na ep tarai dit ki malik reh nak dit ki an milau a pukun kirai na dit puar on ap dit kel malik khep khiom to nuknuk na kon lalaes pasi ding a pukun kirai ap iau sen itik ep baran na areh rak al baran i ep tan khes larning. Areh lalaes khol na malik inan kating na malik rehi ep kalang na puar on, onep taem na malik puar on. Areh lalaes khol ap ningan taem areh kam ep tarai bakbak siatning na diat puar an malik ap na almalik khep kiom diat, ap dit el sahsah sen ep tarai onep barsan na i puar metek. Me't rere, lalaes khol. Me't re ian ep boroi, me't reh inan kasai kawas lon bon. Ep tarai dit el malik whot khiom. Dit el whot, bhet dit el whot oros, dit el whot main malik ep- Totokom sen kon atong akak u as ining na epukan kirai a nun i wot lar i rak salo lar ningan salo dit re laes kol na ep pukun kirai a nun dit ki malik wot ap ki malik kam kian matol ap na mit malik wot tet diat bel matol malik mot baran na di tol tar i ok ia sa alo al malik keles i diat toltari ok ining ep barau na mit re wot kian ap re lala es kian an main dit wakak ap isa.